टमाटरका झिक्कै चटनी बनाउन सकिन्छ । टमाटर हमीले काटिकन गोलो काटिकन हमीले तेइलाई सुकाइकन सुकुटी जस्तो बनाउने वाउँछि डब्बाइनो हाल्ने । मसलाससला हाल्ने । तेल हाल्ने । तेइलाइ एक वर्षसम्म दुइ वर्षसम्म पनि खान सकिनो छ । लामो समयसम्म खान सकिन्छ । अर्को अचार भन्या हम्ले कसो हुन्छ भन्दाखेरी अँ छकाल भात पकाया छौँ । छकाल भात पकाया छौँ । भातसँग के खाने भने टमाटरै चटनी । टमाटरै चटनी बनाए छ भने त्यो चटनी तेइ बेला सकियो भने सकियो । यदि बच्यो भने त्यो बासाइतिकसम्म खायसक्दो पड्डो छ । खाइसके भने अँ ठिकै हुनो छ । यदि दोस्रा दिनसम्म राख्यो भने त्यो गनाइ हाल्लो छ । तेइ भएर छकाल बनाएछ भने बासाइतिक सक्दो पण्यो । बासाइतिक बनाया छ भने छकाल सक्दो पण्यो । दोस्रा दिन । धेरै सअँमा एक चौद् चौध बाह्र चौध घण्टाभित्र तेइलाई अँ खाइसक्दो पड्डो छ । बाह्र चौध घण्टा भित्र त्यो बिगणी हाल्लो छ । हाम्ले कसो हुन्छ भन्दा खेरी छकाल चटनी बनाया छ भने घामको मैना छ भने त्यो छट्टि बिगड्डो छ । यदि हिउना मैना छ भने ठन्नको मैना हुन्छन त् । तेइ भएर हिउनको मैना चाइ थोक्काइ लामो समयसम्म टिक्द छ । यदि बर्खा मैना घामको मैना हो भने चाइ त्यो कुइन सक्दोछ । गनआउन सक्दो छ । त्यो खान न नखान योग्य हुनोछ ।